Kachu jaanavar jodee bandee ke roop mein jeevan bhar ek hee saath rahate hain. Yaah janavar apane jeevanasathe ke saath sahakaarita karate hai. Yaane ve milakar bachchon kee dekhabhaal karate hain. Aur apane rishtey ko lambey samay tak banae rkhte hain. Yhah vyavahaar unakee prajati ko kae tarah se phaayada pahunchaato hain. Jeevan bhar ek saathe ke sahakaari karane vaale hay. Sahakaarita krne valo heran swan aksar jeevan bhar ek hee saathee ke saath rahate hai. Ye jode ek doosare ke saath milakar apane bachchon kee dekhabhaal karate hain. Aur unhen surakshit rahente hay. Phayda ek sthar aur ek mazaboot jodee ke roop mein inaka dhyaan unakee santaan kee suraksha ho gaee hai.